Gne GPS application findesy, indesigny raha ohatra hoe: misy telefôny very zao da afaka ite aminigny e place misy anazy zany, fagnite e toera na misy e raha zany io, misy appareil na misy ra akô izay.